Pos por cuental qué, me peta'l tiempu delas revolucionis de primerus del siegru XX. Daí vienin figuras comu Pancho Villa o Emiliano Zapata. Peru el tiempu más anombrau es el del imperiu mexica, que la verdá que la ciá de Tenochtitlán essu deviá de sel pa ve-lu. Si mesmu los estremeñus qu'anduvun pallí queavan clissaus delo qu'estavan videndu. I, güenu, en Caçris, tenemus una estauta dun rei de Texcoco.